Mana maytapis purisaqchu wasillaypin tiyakushasaq

Kay papaqa, waa pasaq kusan khusan kapun tukuy chaytaqa mikhunchiq alimentun tukuy runapaq.

Runamasiyku wañukuqtinqa, ñuqaykuqa risayku, paykunapaq allin ripunanpaq qhipa unchaytaq apachipuyku hatun pachaman

Apukunapiqa, unay timpuqa, risaq punriqku para paranampaq hinaspapis chaypi risanku allin wata kanampaq.

Nuqa allin kusisqa kashiani, churiy chayamunqaña chaymanta.

Noqa tapukuni onkoykunamantaqa churillayta pay yachan onkoykunamantaqa

Llaqtaypiqa qatukunaqa imaymana kan callikunapi, plasakunapi, sinchima allin.

Kay wataqa pasaq munaytan para parashan ni furtitapas ni sinchi pisitapis khusatan parashan.